اللعبة لي كتعجبني لعبها مع الأصدقاء ديالي هي لعبة الغميضة حيث كتكون متيرة بزاف أو ضروري أننا نكونو فيها مجموعة ديال الأشخاص باش واحد إغمض عينيه أو لخرين إتخباو